Injé gujéék gaan noomé nakaan go nak iŋa nirooŋ; go goomé gatéép siyang. Néni aan ucaméén gatéép nujool nulakoha nuloba, nujamoral bacaam babu miin iju ijoow je itépi yang yayu, néni étépé yang yayu ifaak, sikori sasu so nak iŋa nak irooŋ. Gujégoom gaan noomé gujéék go gagu.